Alura i vantagi d'le bachëtte a lu san mach i cineis përché mi l'ai pa ancura capilu e sai pa cume fazi a ten-i ën man cule robe li, ciapé ël mangé cun cule robe li, ënvece cun nostre furciulin-e e cutèl ti arive a taié e mange, purtete a mangé lon che l'as ënt ël piat, cuindi mi cuntinu a duvré le furciulin-e e cutèl <noise>